देखा पहली बात तो खाना में स्वाद और स्वास्थ्य के ध्यान रखे के चाही ज्यादा तेल मसाला नहीं खाना चाही खड़ा गर्म मसाला डालना चाही और खाना शुद्ध आचार विचार से बनाना चाही एकर ले खाना स्वाद अउ स्वास्थ्य दोनों में फायदा कर ही।